پہلا جاپان توں شویو کھٹا مٹھا سواد، وسابی تیز تے ہلکا مرچ ورگا سواد۔ دوجا اٹلی توں اوریگانو پیزا اتے پاسٹا لئی بیسل، تازگی بھرپور سواد۔ تیجا میکسیکو توں چلی پاؤڈر تکھا پن لئی کوریانڈر کھٹاس اتے سواد لئی۔ چوتھا مڈل ایسٹ توں کیومن چٹنی اتے روسٹڈ پوجنا لئی دالچینی مٹھے اتے کھٹے سواد لئی۔ پنجواں بھارت دو جڑے وی دنیا پار وچ مشہور ہن، ہلدی، دھنیا، <hesitation> زیرہ، لال مرچ۔